Ra pues este ra, nii rdaw nixas nes re’ah pues este za nia gagánia pues este nii ná th frëth býa’gy pues, frëth býa’gy ah pues rineeny zët budy zy cun, cun býah rinen, týa tëzni gulá este, gulá nugaza th, nú buny tiem tchi nú este ¿xini laa? Xini rundaba no, nú ra bkweét’ze ra ni rcka tëx gýw ah, nú vez nixyaz rýe th niz zëdy rnyraba niz zëdy, gulá pues rýeenia, pues nii rye doo niz’e, rye raa ahora sí que bkweétz’e gy rye, coz roogyas tche th zët-budy guhgýe, nii ah gustas gá rdawni cun th xob giny, týaa lany plat bëhx, tchi lany gy ba cayack zack’ni, gustyas tchee ni ranii gustyas gá rdaw.